Resaka hofana hotel ndraiky edy izy ko le môramôra regny de akeke amna deux cent cinquante eo matory alina raiky izy koa le hotel ngedangeda regny de efa agny amny un million akeke matory aligny ndraiky.